jamanine ada ishia biria ada dursan taa wariat wari ishia kaa inama duran inama gugurda ishia gotea skiller tomasmani bash faa amineni ada ishia tadibineni oktobafest yedeni amineni taa diniat jira dini ishia kitistoa amineni hujineni ak gargar kodan jira huji nam wolba taa inin dandoo sunt jira dun afaan ishin dubetinen afaan kaa jamaniat